احسن ماكلة عندي بوتاتر تكون كراب ساهلة و سريعة دونك تلاثة عضمات <hesitation> ميتين و خمسين غرام فرينة نص ايطره حليب مع بعضهم نخلطهم <hesitation> شويه رشه ملح <hesitation> نحضر الطاوه نتاعي نسخنها و نحط فيها طرف زيت و بعد نصب لكخاب نتاعي و بعد متطيب لكخاب نعمل فيهااش نحب نعمل ساليه و لا سكخيه